Opako oyoaviavim kua cerveza reta kua se aikoape oime cerveza ma ajƚva jajƚaveva jokua ndipo ipise kavi rupira ani jegatu rupi ndipo erei oimeko kua ore roikoape kuape cerveza paceña, cerveza ducal jei supe retano erei seko mbaetƚ mbaetƚ se jau mbaetƚ amboaporova kiraira kua reta ipiseva